ஓசனிச்சிட்டுகள் அதிக வேகத்தில் பறக்கும் திணைக்களத்தில் அதிக வேகத்தை பறக்கின்றன, இது சர்க்கரை மற்றும் விரைவான ஆற்றல் நிறைந்த ஆதாரத்துடன் அவற்றை வழங்குகிறது. அவர்களது வளர்சிதை மாற்றம் நம்பமுடியாத அளவிற்கு வேகமாக உள்ளது, தினமும் உணவில் பல முறை தங்கள் உடல் எடையை சாப்பிட வேண்டும். தேன் கூடுதலாக, அத்தியாவசிய புரதங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை பெற சிறிய பூச்சிகள் மற்றும் சிலந்திகள் நுகரும். அவர்களின் விரைவான இறக்கைகள் மற்றும் மிதவை திறன் வலுவான மார்பு தசைகள் மற்றும் ஒரு திறமையான ஆக்ஸிஜன் விநியோக முறை மூலம் இயக்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து மற்றும் திறமையாக ஆற்றல் மாற்றுவதன் மூலம், ஓசனிச்சிட்டுகள் தங்கள் கோரிக்கை விமான முறைகளை பராமரிக்க முடியும்.